Ho hia dɛ obiara sua nkontaabu osiandɛ wͻ abrabͻ asetsena mu no, biribi biara a yɛbɛyɛ biara no, ͻyɛ nkontaa. Dza yɛbɛyɛ biara no, yebu ho nkontaa. Mpo no hɛn nantsew, kwan a yesi tutu hɛn nan eyɛ nkontaabu. Sɛ irutu wo nan na annkan w'ananͻm a irutu a, ibotum a - abͻ famu. Ntsi ohia dɛ obiara sua nkontaabu.